<hesitation> namawon a pfong anshan ka̱pfun ba. Ku̱ zi cya a rya na a̱ ka syak ni. Dani di nzuk ni ka̱ram ka nyin ta̱za ni nkyang a yi diji dai di na n dyi kaptun ni ba. Ka̱ram ka n yin taza i nkyang a yi yet a̱hyom ma kaptun ka̱bvung an shyi. Kot-a̱ni na̱nawon na̱ ka̱pfun, nhung a ka̱pfun pfong an sham ba, ba pfong ansham ba, ba byyi rya sai ba. Ka̱ram ka zi yi shyi nnyyai kani, a shya u̱ drok nyyai ki, dani di nzuk ni nyyai azunkwa, u cong a̱kong karam a̱ta̱tuk. Ku̱ rwan hwit ka̱bawon a̱ta̱tuk, ba ru̱ drok ba nka a̱ta̱tuk a̱ cong ba nka a̱ka̱ng ka̱ram, a nat ka̱bvwa ka ba n naai ni, a cong n tsswa. Ma ka̱pfun, a̱ni ku n dyi ba ka̱ofun ku ka̱za̱nchring awwu yya to konzan a̱ying, ka̱hwaprip a̱n nwwa ni ka̱ta̱tuk ka, ka ni n dyi, rot ba̱ka̱tuk ba̱nyet ba an shyi ka̱pfun ni. Nnyyai ka nkyang a yi syi n ka̱nyen kani ni yii yet a̱hywong <hesitation> bu na̱bvwa ditivang a, bu na̱bvwa na ba n zzak, na̱mawon na in. A si shya nnyyai ka a̱n ka̱rane nzuk ka dei n yin bu. Shya ba̱gu̱ngang. Ma nkyang zaan yi shyi ka̱ram njit ka zi ma da hok ansham ku̱ a si cyang an kyang a naat n bvwot kapfun in. Rot a̱nzan nnyyai ka, ka̱ram ka zi yin cong u nabvwa zza̱k a in a si shya ba za zza̱k ba̱hyom, zza̱k a yin yet a̱hyom. Ba̱nyet ba a̱ zza̱k ni ma, a wrak a̱ceu mba a̱ zza̱k, a̱ za zza̱k nkyang a ma a̱u zi yya pfong <hesitation> gobnati ba ma zi ni yya pfong di nbvak njit u ya kyangya. A̱za zza̱k swat ka̱ja kyang myin a̱neywu a̱ yet ni, a̱ za zza̱k nkhang ndoson na, ni ka̱byen ka, ka yin diji, a̱ ga za brang zi bvwo ya ji zi ni n sivat ni. Ma ka̱pfun a̱i ku ni dyi ba u na̱bvwa ditwang. Nkyang a yi yet a̱hyom, krum krum yi shyi ba trang <hesitation> gu̱ngang ba, se a ho ba tang ka̱ba̱nkyang, a shya ura̱n dirya. Ka̱ram ka̱yaan ku ba ba, nkyang dijem a, ntagada na ba njem dijem to ni a̱ nji, ba ya nji ma di ba san krum ba. Ma kapfun a nal krumji a̱ni tan u̱ ma̱karanta ni ra̱n kyang a, ani wruk ba na̱ ryi ni. Nnyyai ka swat ka̱sa na yi yet ba̱hyom, swat ka̱sa na yin ye ahyom, ka̱pfun <hesitation> ka̱ram ayu kyang a, a naal si sam di krum ba̱cincong ni si ba kpo ryi, ma kapfun a nal bu krum a naat bu krum ba̱gu̱ngang, ma kyang a ani brak i ni ku ywal bvak ba. Ka̱bvung a̱n shyi ba̱gu̱ngang, tsswa nda n shyi ba. Myyi rya di ku n shyi ba, swat a a̱yin na̱ ni swrang. Ka̱pfun a shya u byyi barwai ba̱gu̱ngang dani ba ka zzin ni, a shya u byyi a̱rwai ki, u swat, zi yin, ya gghai ba ma kapfun an u na̱sa, a̱n u na̱bvwa tssup, a̱n u na̱krang, zi wu ka̱ ya gghai. Ayaan a̱bvo chim bu a̱yaan ba, zi ku ya tyong tyong. So swal a kaptung byyi kabvung, bvwan dikwu a̱ra̱m a̱mi nnyyai ka. Kapfun, a̱yin a̱ shya a̱ cong ka̱cyet a̱ nat ka̱bvwa ka na̱ cat ni ba̱hyom ma kapfun ka̱bving a̱ni, ku ayin a̱ ni drok ba ki a̱nat ka̱babvwa ba̱cincong se a bvwo a̱mong a̱mi a byyi. Ka̱pfun ku̱ a̱yin a̱ drok di a naat san kyang ka̱ba̱nkyang ka na̱ ni n wan kyang ya ni a̱n kaswa, se a rwan. Nnyyai ka, gobnati ru swat u̱ hywa to zi byyi kyang a zi ni n brang ba̱nyet ba ni a ryi, ku̱ a̱in ma a̱ simwwa kabvung, gobnati shya n hyna ee, ryok zi ku brang kyang yaan ma ka̱ptun a̱mi ku n dyi ba. Nnnyaai ka banjet ba a̱ yi bra̱ng a̱tityok nnya a ni niba a wa <hesitation> ba yin yet, ba yani yya nye ba yya chikwa ba̱nyet ti ma ka̱pfun ba̱nyet ba ba ba tssa a̱ tyyi u̱ nabvwa na ni, nying nu ba tssa ni ba tsiya yya pfong a ni to nying wu bvu bu̱ yya pfong a, nyin wu brak tyyo bakwa ba. So nnyyai ka, ka̱pfun ba̱nyet a̱ pfong ansham ba dani di nnajjai ni Khu̱ kyang ba a ryi zi swat nduna di ba̱nyet ba a tswa ka̱ta̱ssi kani di banyet ba a̱ u na̱bvwa, a bat tssup ka̱za na ni, a ryi zi kpa yya ndung. Konzan a̱yi a swat bu sai rya a̱ swat ba̱ ka̱rere a̱ pfong an sham swat a. Swat a yin byyi sham ba̱gu̱ngang. Zi ya cat u̱ ya tot. Ku kyan shga atyen a̱ni a̱ ryi zi tyong nat, ku̱ kyang shya a̱tyen a̱ni a ryi zi tyong nat, ku̱ kyang sheya a̱tyen ani, a ryi zi ku brang. Infact, nnyyai ka ma dani ba yin kap a̱ku̱yak a an gaya, a ryi ba kap a̱ku̱yak, a̱ wruk a̱ si kap a̱tyen a̱ni ni, a̱mi ku bvm n dyi kapfun ka ba, kapfun ka komin bana̱ kap ku̱ yak, ka ba ni ng kap kuyak, se ba si yiyya za, a̱mang ani bmi n na̱ kap kabvwa kani, kabwa bvwa bacicong a hok ba tyen krun ji zi ra̱u. Ku ba na tyeeni knun jo awwon a̱ si nwwa za kyang a bani ya a̱ na̱ kap ku̱yak uya ni, se ba si gyang kapfon, a kpo cyang a si ryi ee, kyang a ni n shya ni sa̱rei wwon nkpa ba ni na tyyei di a ba tar. So kapfun nhung a, na̱mawon na, a pfong anshan ba da̱ni di nnyyai kani. Nawon nyya a, ba yii ba̱ zza̱k, ba byyi karom, ba byyi ahuhwa ya tot, ba byyi kawun kaza, a byyi kyang a <hesitation> a byyi ahuhwa a̱nyyi kyang u ba ni yya ku ba brang kantson ni. Ma na̱mawo kapfun na, akpok u, nkyang a ba ya ni wu kan tyyi ba bvo pfong anshan ba. Nnyyai. ka nhwu na yin shyi di ka̱ptun ni ba, a̱yin a̱ shya a̱ swran, a hok a̱yin a̱ swran, <hesitation> a̱ bvwo ni ku n dyi ba. Ku̱ sook karam a̱in a̱ nat u bat cat dikan ka̱bvwa ba. Ma ka̱pfun, ba byin ka̱bawon a̱ ka̱ byin byi n bu, bu hywu hywu na ma da nwan u kan nidiyrek nkpa ti ni ba, nkpa ani ba si shya kaofun. Rot-a̱ni swat nnyai a, swat kapfun na byyi shan ba da̱ru di nnyyai ka ni. Nnyai, a shiya u drok u nat a̱gbang a̱yin ba̱sa̱t, ba si na̱ nang kyang a ya, a byyi kahbba pri ba. A shya n drok ku kyang na̱ da <hesitation> na shya u drok si a̱wwai nwan ba sət u̱ hyara wani, n cat kyang an n dyi kyang a ni, kuma na̱ na̱ ryi da̱ nkpa ma kapfin ani ku n dyi ba. Kapfun a bygi <hesitation> ahuhwa ayuwa an shyi ba. Nnyyai ka, ku a nat nkwwam bu ka̱bvwa ka a si u kyrek ni, a byyi ka̱hwa prib ba rot ka̱bvwa ka a si n nwwa ni ka̱ a zzu ka̱bvwa ba ni na̱ yrangi. Ma ka̱pfun ku̱ a̱yin a̱ nwwa <hesitation> a zzu ka̱nu gyeng nwan a̱ta̱tuk ka̱ptun ti kahura nwan a jrang a tyyi tswa ba̱she kwat rot nkyang a shyi u naht n bvwot ni ka̱pfun cat krum ji iyi zi ya rak, zi bvu ya cat ba, akpok ka̱pfun zi shyi bu u̱ cat krum, konzan ayin a hwa ba kanak a̱bang nu. Nnyyai ka a shya a̱yanyet a ku̱ kaza aka̱ ku brang na̱ si tyyi dityin kabvwa, a ryi na̱ kwak bavunbiyan ba a̱n tyei, a̱ ryi na̱ kwak banvrubyang ba a̱n tyei ma kapffun ani kun dyi ba. Kunzan a̱yin ku a̱ si shya shya a̱ swrang a̱ hwa bu kamyyi a̱gbang nu, a hava bu kahwa nu, a̱ hwa bu ba̱uwum byang nu, a̱ hwa bu katon nu. Nnyyai ka nu a si shya a ru̱ yei ka̱nkrang, a̱ hywa ka̱nkrang kani yi ba, a̱ sook ba, a kwan a brang ka̱nkrang ka. Ma ka̱pfun ku̱ a̱ si shya ma, ku̱ a̱ ryi a̱yanyet na̱ ni shya. na̱ u bvwo. A cat banu diyin a̱mi, ku a̱ no u ba, ba bu ku yei a hywa nu a̱ni a̱yet ka̱zani nu badiyin ko ku brang ba. Si nkpan a̱ni si kwwat ka̱bvung ka, kapfun, zin shyi kayat kabvung ka kapfun, kuna si cyang, a̱yin a̱ni tyak ma̱ka̱ranta hat a̱ nat cat. Pfong na, nnyyai ka a̱ni ku yin dyi ba. Nnyyai ka a shyi umakaranta nu ma ba cong a̱ na̱ cat kai ku wani a̱mi abu tyak a̱ ba u̱ za yya pfong, ma kaptun a ni cyang da̱bawom na ba̱gungang, a̱kpok a̱ iyyai u na̱bvwa chitwang, a̱ swat a̱yin a̱ byyi kyang o na hywa gobna̱ti ba ku ryi a hywa ee, n ya brang ni ba. A̱ ta̱za a̱ yya ditwang rat a̱nzan, ka̱nam ka nu na̱ n tirang ni, ka̱ptun ba wai ditwang uti a̱mi bvi wwat ba amma a̱nyan a̱ni a byy kabvwa ka. Ditrang wwat a̱yin pfong ba kapfun se a byyi a̱yin kabvwa ka ma nnyai ka se ba si cyang a̱nyan a̱ni a nyim a̱ yya pfong ani. Nkpa yi, byyi nkyang ku ba naa kpo yya na, a ryi nkyang a na naat cicrak domin, ku̱ ba ni sook a̱yin kabvwa pfong, ba ru̱ cyang a̱nzan a̱nu na̱ twang, kyang a̱ya bani ku ryi ni nkpa a̱mi, ku̱ a̱ drok a̱ kpo yya? Ba hywa i Nkpa a̱mi na̱ ywang, a̱ kpo bvwo, a̱ yet a̱goni a kkpa. To bai hywa da nwan to da ba u̱ yya mda kapfun a naat shya antyok u ba hwa di nu a̱yet diccu ti ka̱bvwa ka ni, a̱ bvwa ni na̱ yya pfong a ba, u gome nkpa a̱min kwak ka̱bvung ka ka̱pfun, zi n shyi kayat kabvug ka kapfun u katyen kain, u̱ na̱nkrang njit a, a̱yin a bvo byyi a̱ huhwa a̱yanyet ba ee, zi byyi a̱tsatsak a̱huhwa a̱n tazwa bayaan ba da njit u byyi a̱huhwa brang ba̱yaan ba, da̱ njit u byyi a̱huhwa nu zi in u hywa ee. Nyok zi brang a̱ccu njit a ni ba. Ka̱pfun ndung a shyi ka̱yat ka̱bvung, rot ba ya brang ba, mba aceu mba, nkyang a ba ya in tyyi ka̱ptun a̱kpok mba, a̱ shyi kayat kabvung, a̱yin a̱ si shya hywu ni ba, yi ka̱ kpo hok, ba si ba ba nkpa, rot a̱nzan, rot kyang a na̱ si ya ni, na̱ ya ni nkpa ku kwwal kabvung ka ni tyyi ka̱pfun a̱ si ryi a̱yin chi a̱ shyi u pfong amsham asa a̱ shyi u ya kok ka̱bvung. Ku a̱ si ba bu hywu a̱ya, a ryi kunyel a̱lale ani na̱ ro ba̱ nkoa, di na̱ pfwui ba, ba̱nyet ba a̱ ku byin ni, a̱tyyi nu bu a̱na nu, di na̱ ofui ba bawumbyang ba di ba pfwui ba konzan a̱yin a̱ nwwa ka̱bvung aya ba̱ nu. So ku tyyi ba, so ka̱pfun, ku̱ swat ka̱sa na ka̱pfun byyi kabvung, ku byyi hok anshanu ba dani di nnyyai kani. Nnyyai ka haba, ku bvwan dikwu a hok a̱yin na̱ nyyi diccu srak se ba bvwo kyang, ku bvwan dikwu a hok hung a̱yin ku kwu, se ba bvwo a̱nzan a naal a̱n bvwot, ku bvwan dikwu ar ryi a̱yin na̱ swat tai, ka̱ran a̱ya ko a̱yin, a̱ hyyi kyang yya ba, a̱ni wruk a, a̱ nat ba̱cyen a̱ ni wruk a nat ku̱yak a nat bacyen a̱ ci yya nkyang. Ma kapfun a si shya di kyang a yeni ma ba n tyyi a̱yanyet ma a̱ni kpo yya ba a̱ yya bu ka̱sei, ku̱ ba shim ba yya, ku ba shin ba yya ba. To ayim ba ku raji kyang a na̱ ni yya ni ma aa̱ ni n ya brang ni, a̱ ni kpo yya ba a̱ kpo cat ba, a̱ cat a swrang swrang ba na n ku nji. So swat kasa na, swat ba̱nyet ba ka̱pfun, ku bvwan, bjyi ka̱bvung van nnyyan ka, nnyyai ka hok amsahn yin shyi rot zi yin ya tat, zi yin ya brang zi ya cyang, u cryang u ya ryi digbodang, kozan a̱yin a hwa a̱wunba in a tsatsak, an tazma a̱lsatsak ma kapfun a̱ni ku u dyi ba, ani ku ndyi ba.